Alura a s'pöl duvrese le tizoire tradisiunai o i tagliaunghie ch'a sun pi mudern, cun ël taiaunge al e pi facil përché praticament deve segui la cürva dë l'ungia, cuindi vade avanti ën po për volta, taie ën toch pöi n'aut toch, n'aut toch, faze tüta la cürva d'le unge di di-i d'le man e di pe